ما بقدر اقول انا جيدة في البستنة، لكن بعرف في شغل الزراعة و عندي حديقة صغيرة في البيت و عندي ورد و بحب نباتات الزينة و بالذات نباتات الضل و بهتم بالشجر و بحبو شديد.